ପୋଲାଂଡା ତୀହାସୀ କୋ ଧାନ୍ମୀ କୋ ଏବଂଗ ଆନ୍ଚଲୀ କୋ ପ୍ରଭାବଧ ଦରା ପୋଲାଂଡା ସଂସ୍କୁର୍ଜୀ ସଂଗୁରୁଦା ଏବଂଗ ବିପିଦା ହୋତେ। କ୍ଯାଥୋଲିକ ଧର୍ମ ଲୋକ ପରଂପରା ଏବଂଗ କଳା ଖତରେ ହୈ ଏକ ସଂସ୍କୁର୍ଜୀ। ଜୀଵନ ଥାରେ ସଂଗୀତା, ନୁର୍ତ୍ଯା ଏବଂ କଳା ଗୁରୁଦ୍ଧ ପୁର୍ଣା ଭୁମୀ କା ଗ୍ରହନା କରୀ ଥାଈ।